Tu wan iŋɛ se'em, mam puti'irɛ puan ta'am kpemese kɔma bii bo kɔma inkpeŋere yɛsera ba inŋa tuuma puan bii tuunse'ere n de ba lagum tuna tara ba nu'usi lagum tuna la ba naba la ba inŋa za'a waabi ti la ŋwɔna ti la de'e sɛla ti ba wan tum ti ba inŋa la nyɛ taregerɛ de la tumɛŋa me san lagum ita. Because fu san dɛna sɔ bii ma bii se'em n biseri bia ge san bɔta ti bia iŋɛ bala, see ti fumiŋa me lagum iŋɛ bala. Ge gee bo ba <hesitation> tɔgum bii ka'aŋɔ bee inkpeŋere yelesum wuu ba san kɔ'ɔm zi'a bɔbeyinɛ ka tuna sɛsɛla, inŋa la ka boti bala. La ka tari imma'asum bɔ'ɔra inŋa la. Ba san zi'a me ka tuna tuunse'ere, inŋa la me ni ba'am ma'ɛ mɛ. Bala bã'a san bɔna inŋa la puan a ka yeseri. Ba san zi'a bɔbeyinɛ gee ka tuna bee ita sɛla n wan basɛ ti inŋa la wuŋerɛ wa'am ka puan na ti muregere bɔna bini zuputo la ma'ɛ mɛ. Fu kan nyaŋɛ kɔ'ɔm tara yɛm bii tana ti'isera gɔ̃legera kalam kalam fu san dɛna bisɛka n kɔ'ɔm zi'a bãalam bum mm. Tu wan iŋɛ se'em mam puti'irɛ puan ta'am kpemese kɔma ti ba dikɛ bamiŋa pa'asɛ tuuma puan n bala.